Kara bllini loi neka bde nunka lobtabl gal do denaptakod rula dijat disua lobra tila porse llicho do loi kadux nadika lata ga kachita to lo ga rula roble tula tar la ta blluti tisa la la tomblat loi turrin lo tup ko kara lla makara pedas nialo runi plata gakan bdote chendika no no rula loi tu base bkwai xilo kara llama lo runka